No. Creo que es un proceso físico que está relacionado con las cosas cuánticas.

Amarillo, rojo, azul... verde

Se llama Kiev

Creo que es... Egipto.

Sí, por... ejemplo el búho

No me gusta nadar mucho porque es... muy frío.

Veo unas series y duermo

En Ucrania es un... octubre y noviembre.

Son mascotas que no son muy grandes.

No, no creo que sea un número.

Sí, a mí me gustaría alguna vez verla.

Para ayudar a mejorar la IA en general ya que es open source.

Creo que no porque no es muy práctico

Luego puedo saber.

Cerrada... supersticiosa, en mi opinión.

En mi país, en Ucrania, esta región, es... creo que ... eh Kyivschyna ... o... por ahí.

Hay muchas tiendas de neón... y... muchas... (...) árboles... muchas manzanas, en Ucrania

Mi fruta favorita es naranja, es dulce y tiene color naranja.

mi materia favorita era ciencia

A mí me gusta más dibujar.

mmm No, no lo he visto, porque nn...no lo sé.

Nos gusta más el frío porque cuando hay frío puedes calentarte y cuando el... hay calor no pueden hacerte más frío.

Usualmente van a comer en su casa.

No, no bebo mucho café.

Creo que es el Himno de la Unión Europea

Es mi... ordenador.

me llaman la atención las cosas históricas

Prefiero más la música moderna que la música clásica.

(...) nombre de... co...constelación de ... de Gran Oso y de Pequeño Oso.

Aprendí con Youtube, estes idiomas.

Mmm, normalmente se van a pasear por los parques con los amigos o se van a las verbenas.

Mmmm... Normalmente traen algo entre los dulces

oh...En España no es fácil, porque... pues porque en España hay muchos impuestos.

La historia es sobre su juventud y... la historia es en el trabajo, por ejemplo.

En la cu...cultura...pues... semítica... piensan que los sueños significan algo, algo mágico o algo así.

Sí, ahora mismo estoy feliz.

Sí, de a poquito ver las estrellas.

Prefiero tener pocos buenos.

Mmm, normalmente miro los nidos... o miro el TikTok.

Creo que crea un paso de los electrones gracias a sal o agua y por la cual los electrones pasan por este paso y no matan a nadie.

<clears throat> En vacaciones pues... no hay mucho trabajo.

Porque hay un techo que está hecho muy bien.

En Soria hay muchos agricultores y hacen agricultura.

Mis canciones favoritas son canciones... de clásica.